Un uraganu è un eventu atmosfericu unni aria e nuvuli si mettinu a firriari a velocità granni sinu a fari dannu. Mi vennu in menti li imagini ni la televisioni di quannu facivanu vidiri li uragani di l’America, unni vulavanu casi di lignu sani sani e parmi e arvuli scippati cu tutti li radichi. Li uragani sunnu priculusi e si havi a dari accura quannu unu si avvicina. Pi ‘stu motivu in America ni li casi si fannu na cammara sutta la terra unni si ponnu arriparari quannu veni l’uraganu.